احب استغل وقت فراغي ان انا اسوي الاشياء اللي احبها، مثلا اطلع مع صديقاتي نشوف الطبيعة، او اتصفح على مواقع التواصل الاجتماعي، او اسمع موسيقى اشاهد مسلسل، اقرا كتاب، في اغلب الاحيان اخذ قسط من النوم اذا كنت متعبة.